Ilay mandrandrana aloha ilay tsotra indrindra angambany no azo la- azo lazaina hoe hoe haiko e. Fa raha ohatra hoe mamoaka zavatra tsara, milay, mahafinaritra jerena… Tsy azo lazaina hoe mahay indray raha raha izany. Ilay manodidina anahy an, matetika izany ny ny olona avy any amin'ny faritra, tena hoe mandrandrana. Fa <hesitation> izay ihany angamba no tena hoe hitako fa afa-tsy izay tsy tsy dia misy.